Иджыпсту <hesitation> си унэм зыри псэущхьэ щӏэсӏым, сиӏэжӏымэ. Нэхъ япэӏуэ джэду цӏыкӏу диӏауэ щыта, фӏы дыдэу тлъагъут <hesitation> джэдууфӏт, жыӏэдаӏуэт, <hesitation> щабэ цӏыкӏут, къодэхащӏэт, ауэ дыщыцӏыкӏухьэм щыгъуэ <hesitation> псоми куэдым яӏэщ я пщӏантӏэм дэсууэ хьэ <hesitation> е яӏэу щытащ, иджыпсту апхуэду яӏэжӏымэ <hesitation> унэ цӏыкӏу хуащӏти, абы щыпсэууэ хьэ диӏэу щытащ.

Политикхэм ятеухуауэ куэд ӏей, куэд ӏей си гугъэщ, куэдӏейм согупсыс. И нэхъыбэр къыщӏэдзауэ губгъуэм иутӏыпщхьэн хуей лэжьапӏэ, сэ сщӏэрэ, чӏэртӏоф къащыпыну, нартыху къащыпыну, маракӏуэ пачыжыну, нащэ къыщӏачыжыну, помидор къыпачыжыну. И нэхъыбэм щащӏэн щыӏэкъым абы зыми. Адэ ипэ зэманхьэм илъэс- илъэс плӏыщӏ-тхущӏ ипэ политикэм хэту щытахьэр егъэджакӏуэхьэр, <hesitation> профессорхьэр, акъыл зыбгъэдэлъ цӏыхухьэрауэ щыта. Иджыпсту сытхуэдэ делэри мэкӏуэф абы.

Учӏэлъыплъыпу щытмэ, <hesitation> цӏыхур зыгъэдахэн мащӏэӏым- мащӏэӏым щыӏэр: намыс, напэ, акъыл. Мис а щыра псом нэхъ дахэ зыщӏыр <hesitation> цӏыхум. Ухуейми, сыт хуэдэ щыгъыни щытӏагъэ, ухуейм, сыт хуэдэ уни щӏэгъэтӏысхьэ, ухуейм сыт хуэдиз ахъши ет. Ахэр бгъэдэмылъу щытмэ, зыри иӏысыжыххэӏым цӏыхур.

Мы упщӏэм ещхьууэ чӏэщӏ-чӏэщӏурэ срехьэлӏэ, ауэ зи сфӏэфӏӏым мыбы жэуап естын. Аращи, сщӏэӏым жысӏынур. <hesitation> Фӏыт, сабиигъуэр фӏыщ. Сыт щхьэчӏэ жыпӏэмэ, куэд къыбгурыӏуэӏым, <hesitation> уигу къыщӏеуэн, къохьэлъэчӏын, <hesitation> уигу зыгъэузын куэд, ахэр ӏы- куэд къыбгурыӏуэркъыми, мис абычӏэ фӏыщ.

Мы си упщӏэ къызэфтхьэм ӏейуэ сегъэгупсысэ псоми. <laughs> Нтӏэ, насыпыфӏэу зыкъызолъытэж Алыхьым и шыкурчӏэ. <hesitation> Допсэу, дошхэж, дыузыншэ, фӏыуэ слъагъухьэр псори си гъусэщ, ди щхьэ допӏыжыф, <hesitation> цӏыхум лей етхӏым, цӏыхуми лей къыдахӏым. <hesitation> ӏей къэхъуам сытым деж фӏыи мэхъуж, ну, дунейм- дунейм узэреплъщ. <hesitation> Уи гур хуэфӏу уеплъу щытмэ, фӏыр нэхъыбэу болъагъу, уи гум ӏей къилъыхъуэу щытым, бгъуэтынур ӏейщ. Ара.

Мэзым псэущхьэ куэд щопсэум уеи. Псалъэм папщӏэ, мыщэ, дыгъужь, бажэ, тхьэкӏумэчӏыхь, щыхь, кхъуэпӏащэ, куэд ӏей щопсэу. Хамэ къэрал мэзхэм <hesitation> аслъэни, къаплъэни, номини ущрихьэлӏэнчӏэри хъунущ. Сэ сщӏэрэ, <hesitation> си щхьэм ара иджысту къэчӏыр, ауэ ар упщӏэ чӏыхьщ, куэд ӏей къыпхуебжэчӏыну ухуейуэ щытмэ.

Сэ спортым зэи сыхэтаӏым. Школым сыцӏыкӏуу сыщы- сыщыщӏэсым щыгъуи зэрыхъучӏэ зыщӏезгъэхыу щытащ. Спорт урокым сыкӏуэу щытаӏым. Сыкӏуэмии, зыри зэрызмыщӏэн ӏуэху зесхуэт. Иджыри къыздэсым нэхъ ин дыдэу сщӏэфыр пщэдджыжьым сыкъэтэджу, тӏэкӏу <hesitation> зызгъэхъеифура, зыгуэрхьэр, си ӏэпкълъэпкъыр, си ӏэхьэр, си лъакъуэхьэр, си бгыр, сэ сщӏэрэ, мис апхуэдууэ си ӏэпкълъэпкъыр къэзгъэушыну сыхэтщ. Ауэ сэ езым с- спортчӏэ сыдихьэхкъым ичӏи сыкӏуэӏым.

Сэ си къэралым <hesitation> унэфэщӏ сыхъуауэ щытамэ, теу- унэфэщӏу сахэтауэ щытамэ, псом нэхъапэу схъуэжынур <hesitation> системэ, и- еджэн системэрат схъуэжынур. Еджакӏуэ цӏыкӏу школым кӏуэхэм <hesitation> урок куэдыӏуэ ямыӏэу, куэдыӏуэ лей, лей куэд ирамыту, <hesitation> зыхуейм фӏэчӏ къагъэсэбэпынум фӏэчӏ ирамыгъаджэуэ, мис абдей щыщӏэздзэнут схъуэжыну.

Сэ сызэригугъэмчӏэ, иджыпсту апхуэдиз зэлӏзэфызхэр зыбгъэдэкӏыж щӏэхъуар <hesitation> зыри зэдэлэжьэну хуейӏым. унагъуэ- унагъуэр ар <hesitation> ущышхэ, ущыжей щӏыпӏэӏым. Атӏэ ущы- узэдэлажьэ, зыр зым угурыӏуэну, зым зыр уедэӏуэну, зы- зэрыж- адыгэм зэрыжиӏэм хуэдэу, зыр ӏэпыхур- зым ӏэпыхум зым- мыдрейм къищтэжыну. <hesitation> Ар лэжьыгъэшхуэщ. Ауэ а лэжьыгъэшхуэр куэдым ящӏэну хуейӏымэ. Гугъу зумыгъэхьыу узэбгрыжыжым, нэхъ тыншу къащтэ.

Балигъым и пщэм къалэн кэуд дэлъщ. Абыы ар <noise> мэлажьэ, ар мэпщӏантӏэ, сэ сщӏэрэ, бын епӏ. <hesitation> Изакъуэу щытми, и щхьэр ипӏыжыфу щытын хуейщ. Ар зэгупсысын куэду иӏэщ. Къалэн куэд и пщэм дэлъщ. <hesitation> сабийр- <hesitation> Сабийм а къомыр ищӏэкъым, а къомыр къыгурыӏуэӏымэ. Абы и гъащӏэр <hesitation> цӏыкӏухущ тыншу щилъагъур. Цӏыхум сабиигъуэ къудейращ нэхъ тыншыгъуэ щигъуэтыр.

Ар узэрезэшам елъытащ <noise> ауэ махуэчӏэ <hesitation> къэру бгъэкӏуэду улэжьамэ, уӏэбамэ, абы куэд ухуеӏым тӏэкӏу ущылъыну, тӏэкӏу шей уефэу ущысыну, бзухьэм уедаӏуу хадэм уису <noise> <hesitation> уи унагъуэм уепсалъэу ущысу, ауэ уи езэшыныгъэр чӏыхь хъуауэ щытмэ. ужее тхьэмахуэ бжыгъэ, мазэ бжыгъэ хъуауэ щытымэ апхуэдэм деж уже бгым укӏуэуэ, псы ежэх къабзэм уедаӏуэу, уеплъу. Мэзым ущӏэсу, бзухэм уедаӏуэу, <noise> къэпкӏухьу, удэкӏуеуэ, <noise> укъехыжу мыс ауэду къару зэрыбгъуэтыжыр.

<noise> Сэ иджыпсту Германием сыщопсэури, адыгэбзэ, урысыбзэ нэмыщӏчӏэ, нэмыцэбзэри зызогъащӏэ ӏэмалыншагъэщи, ауэ иджыри зы зэзгъэщӏэн хуейуэ щытатэмэ, хьэрыпыбзэ зэзгъэщӏамэ, нэхъ къэсщтэнут. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, къурӏэн лъапӏэм ӏейуэ сохъуапсэ хьэрыпыбзэчӏэ зэрытхам хуэдэу, тыншу седжэфу зезгъэсэну. тӏэкӏу- Тӏэкӏу седжэфу зезгъэсащ уже сэ езыр, ауэ зэман сиӏэу сетӏысылӏэрэ фӏыуэ нэхъ зэзгъэщӏамэ, нэхъ къэсщтэнут.

Сыщыцӏыкӏум, сынэхъ- сыщыцӏыкӏу дыдэм къапщтэмэ, сабий садым сыщыкӏуэм щыгъуэ, си адэр <hesitation> колхозым щылажьэт, трактор тесууи, абы ещхьу ӏей дыдэу сехъуапсэу щыта сэри тракторым сытесу ин сыхъумэ, сылэжьэну, абы ещхьу щӏыр звэуэ, гъавэр къесхьэлӏэжу. Сытми, тракторым ӏейуэ си нэр къыхуикӏыу щытащ сыщыцӏыкӏум.

Сэ цӏыху еджахьэм я тхылъ- тхылъхьэм хуэдэ схуэмытхыну, ауэ тхылэ стхын хуейуэ къыщӏэчӏамэт <hesitation> сэ езым си щхьэм теухуэжауэ стхынурагъэнт, си гъащӏэм. Иджыри йоджэ абыхэм мемуары жари. Мис абы ещхьу стх- стхынура хъунт. Сэ сищ- си цӏыкӏущхьэр, сыщ- си еджапӏэм, еджапӏэм сызэрыщӏэсахэр <hesitation> си лэжьапӏэм- Си лэжьапӏэм щыщу куэд ӏей схуэтхынут. Тӏэкӏуи <hesitation> едж- <hesitation> егъэджакӏуэ хъунухьэм памяткэ яхуэхъуу.

Сэ топджэгум <hesitation> сеплъыну щысфӏэфӏыр <hesitation> мировой чемпионат жыхуиӏэр щекӏуэчӏым деи хьэмэрэ а европэ чемпионатыр щекӏуэчӏым деи. аӏ- Нэгъуэщӏу сфӏэфӏӏым сеплъынууи сыджэ-. Сыщыцӏыкӏум сыджэгуу щыта си дэлъхухэм си адэ къуэшым и гъусэу. Куэбжэр хэдуду дыджэгуу щыта, ауэ иджыпсту апхуэдууи сфӏэфӏӏым. Иджыпсту сыздэщыӏэм- Иджыпсту сыздэпсэу къэралым (Нэмыцэм), мыбы псори топ мэджэгу. Зыри нэгъуэщӏ спорт щыӏэу яцӏыхуӏым.

Сэ щӏэрыщӏэу си анэм сыкъилъхужамэ, Тхьэ дыдэ, си гугъэр <hesitation> мы си ӏэщӏагъэ дыдэрат зэзгъэгъуэтынур. Ар егъэджакӏуэ. Сыт щхьэчӏэ жыпӏэмэ, <hesitation> мы- мы ӏэщӏагъэр сэ езым къыхэсхауэ еджапӏэм сыкӏуаӏым. Си анэм къысхухихри си гъэкӏуа. Уэ апхуэдэу улэжьэфынущ, уэ ууейщ ар, жери. Къызэрыщӏэчӏамчӏэ, си анэр щыуаӏым. Ар сэри къызгурыӏуащ. Сэ си лэжьыгъэм псом нэхъыфӏу сфӏэфӏыр сабийхэращ, сабийхэм садэлэжьэну. Аращи, сс- сегупсысыжмэ, ара хъунт къыхэсхыжынури.

Сэ <hesitation> си къэралым и къэкӏуэнур сщӏэӏымэ, зыуи слъагъуӏымэ. Сыт щхьэчӏэ жыпӏэу щытмэ, утезыгъэгушхуэн иджысту зыри щыӏэжӏым. Пщэдерей махуэ ӏуэхучӏэ нэхъыбэ дыдэу план пхуэгъэуву аращ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, дунейм иджыпсту зехъуэж, дунейм ӏэджи къыщокӏуэчӏ. Фӏыми фӏыр мащӏэ- ну, мащӏэ дыдэщ фӏыр, ауэ ӏейр нэхъыбэщи, абы уегъэгузавэ. Абы теухуауэ къэкӏуэнухьэр- къэкӏуэнур сыту пӏэрэ, сыт атчӏэ тлъэгъунур жыпӏэуэ угупсысэ шхьа, зыри уигу къэчӏӏымэ.

"Сэ <hesitation> ныбжьэгъугъэм теухуауэ, си быным и ныбжьэгъум теухуауэ <hesitation> диӏэщ, диӏащ, <hesitation> ди пхъум <hesitation> ныбжьэгъу- ныбжьэгъу хъыджэбз цӏыкӏу иӏащ <hesitation> дигу иримыхьу, ауэ пэщӏэбгъакъуэрэ ""хьэуэ, зычӏэлъумыгъакӏуэ, уемыпсалъэ"" жыпӏэмэ, гъэпщкӏуауэ ищӏэну. Ар гъэпщкӏуауэ имыщӏэн щхьа... Сыт щхьэчӏэ жыпӏэу щытым, сабийм ара ящӏэр, яхуумэдэр мажэри ящӏэ. <hesitation> Гъэпщкӏуауэ имыщӏэн щхьа, унэм къэдгъакӏуэурэ, зэдгъэцӏыхуурэ, дедаӏуэурэ, зыгуэрхэр яжетӏэурэ, хуэмурэ къагурымыӏуэурэ, зыгуэрхьэр яхэджыӏыхь сытурэ уже зэныбжьэгъужӏым. Ауэ нэгъуэщӏ къигъуэтын иджыри, абы и гъащӏэм щӏиадзэу ара."

Сэ си къэкӏуэныр зэрыслъагъур <hesitation> жьы цӏыкӏу сыхъуауэ, си щхьэгъусэр збгъэдэсу, си бынхьэм я- я бынхьэр къытхуашэуэ, дачӏэлъыплъыуэ, <hesitation> ауэ ди пщэ -къыд ди- дэ ди пщэ къыдамыдзэжу. <laughs> Дэ ди щхьэ тпӏыжыфу, ди сабийм датемыхьэлъэу. Езыхэри <hesitation> я- я унагъуэ, я щхьэ япӏыжыфу, <hesitation> гугъуехь куэд я пщэм дэмылъу, я унагъуэхьэр- я унагъуэхэр яхъумэжыфу, си щхьэгъусэмрэ сэрэ къэрал-къэралчӏэ къэткӏухьыу.

"Пэжу жысӏэнщи, тӏэу-щэ седжэжауэ, нэхъыфӏ дыдэи слъагъуу, зы томышхуэ хъууэ тхылъ сызэджэу щытар ""Педагогическая поэма"" жери Макаренко и тхылъыр. Мис абы <hesitation> ӏэджэ къисхащ, къыздэӏэпыкъунууэ си лэжьыгъэм теухуауэ, сабийхэм сызэрыхэтыным теухуауэ. Япэрауэ, щӏалэ цӏыкӏухэм, зи хьэл ӏуэнтӏахэм сэзэрыпэ- сазэрыпэлъэщыным теухуауэ, мис абы губзыгъагъэ куэд къисхащ."

Апхуэдэ дыдэуи сфӏэмыфӏ цӏыху <hesitation> чӏэщӏ-чӏэщӏурэ зэзгъэцӏыхуну, ауэ цӏыхум сахэтмэ, <hesitation> сыкъыхэпӏиичӏӏым захызогъэгъуащэ, <hesitation> псынщӏэуи зызогъэцӏыху, сыпсалъэрейщ, <hesitation> бзэ- Мы къэрал сыкъыздэкӏуам и бзэр сщӏауэ щытам, уже ныбжьэгъу куэди сиӏэнугъэнт. Абы къищынэмыщӏауи си бзэр апхуэдууи зэрымыфӏууи сыздэпсэлъэн сиӏэщ, сыучӏытэӏым. Пэжу сызэрымыпсалъэуи сыучӏытэӏымэ. <hesitation> Бзищ сощӏэ, ахьэми зэррагъащӏэ сэпхуэдиз жызори сыкъикӏуэтӏым.

Алыхьым сыкъихъумащ. Сэ апхуэдэ ныбжьэгъу сыкъэзымыгъэпэжа сиӏэӏымэ <hesitation> Адэ сы- сынэхъщысабийм, сы- абы щыгъуэ сиӏагъэнчӏэ хъунущ зыгуэрхэр. Нтӏэ, нтӏэ, къызощӏэж. Школым сыщӏэсу зыгуэрхэр сиӏащ, ауэ <hesitation> ар школщ. Школым сыкъыщӏэчӏа иужь зыри абы щыщу ныбжьэгъу апхуэдэу къысхуэнэжаӏым. Сыт щхьэчӏэ жыпӏэу щытмэ, школым щӏэс сабий- щӏэс сабийхьэр нэхъыбэр ныбжьчӏэ зыхатӏы- зыхагъэтӏысхьауэ ара, <hesitation> дэзыхьэхыу зыгуэр яӏэкъымэ зэгъусэу. Аращи, и нэхъыбэр, псориӏымэ, и нэхъыбэр. Школыр къауха иужь я цӏэр ящогъупщэж зыр зым.

Цӏыхухэм я гум сэ сыкъызэринэжыну сызэрыхуейр е фӏычӏэ ее с- сащыгъупщэми содэ. Ауэ ӏейчӏэ ягу сыкъимынэжмэ, с- ар нэхъапэщ. ӏейчӏэ сыкъинэжын хуейӏымэ. Зыгуэ- Зы ӏе гуэр ясщӏ- ясщӏауэ, я гур изудауэ, мис апхуэду <hesitation> я гум сыкъимынам нэхъыфӏт. Абы щхьа солӏалӏэ, <hesitation> солэжь цӏыхум сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ дымыщӏами, <hesitation> дыщызыбгырычӏыжчӏэ, <hesitation> си цӏэр ӏейчӏэ кърамыӏуэну.

Илъэсибл илъэсищ хъууэ иджыри школым сыкӏуэуэ сощӏэж <hesitation> макъамэ еджапӏэм сыкӏуэу щыта. Абы <hesitation> сыщуеуэу щытащ пианинэмрэ пш- адыгэ пшынэмрэ. Адыгэ пшынэр зып- мис ар сиӏэжамэ здэнут. Мис абы <hesitation> сеуэфу щытамэт си гуапэ хъужынут, ауэ зыӏэпыщӏэзгъэчӏащ, зыми сеуэжкъым си жагъуэ зэрыхъунчӏэ.

Хамэ къэрал, нэгъуэщӏ лъэпкъым къыхэчӏа цӏыхум адыгэр къызэрезгъэцӏыхуныр, уей фӏычӏэ фӏэчӏэ къезмыгъэцӏыхуну ӏей лъэпкъчӏэ. Ди адыгэм фӏыуэ тхэлъым фӏэчӏаи жызмыӏэну. Ди хабзэ дахэм сытепсэлъыхьыну, ди бзэ дахэм сытепсэлъыхьыну. Зыми мы дунейм бзэуэ тетым емыщхь бзэ гугъу дыдэм сытепсэлъыхьыну, ди культурэм сытепсэлъыхьыну, ди къафэм, сэ сщӏэрэ, ди дуней тетычӏэм, ди зэхэтычӏэм, дызэрызэхущытыр, ӏэнэм хабзэ зетхьэхьэр, гъащӏэм хабзэ зетхьэхьэр, унагъуэм хабзэ зетхьэхьэр. Нэхъыфӏу диӏэмчӏэ диӏэм сытепсэлъыхьурэ ди адыгэр фӏычӏэ фӏэчӏа къезгъэцӏыхунукъым.

Ехъулӏэныгъэшхуэ жыхуэпӏэм елъыта. Ехъулӏэныгъэшхуэр зытеухуар сыт? Тхылъ итхыну, е, сэ сщӏэрэ, филм трихыну, е ахъшэ куэд къигъэ- къилэжьыну, е техникэ теухуауэ, технологие теухуауэ ехъулӏэныгъэ гуэ- гуэрхэр иӏэным. Псоми езым щэнхьэл зырыз яӏэжщ абы. Къапщтэу щытмэ, гений жыхуаӏэ а талантышху зиӏэ цӏыхухьэр цӏыху гугъусыгъущ зэрыщыту. Дунейм <hesitation> цӏыхухьэм тетым зыре- зэрезэгъышхуэ щымыӏэу, езым я гупсысэчӏэ яӏэжу ауэду щытщ. Я щэнхьэлымрэ цӏыхум гъащӏэм <hesitation> и къихьыну, сэ сщӏэрэ, ехъулӏэныгъэ иӏэнуми зычӏи зэпыщӏакъым. Щэнхьэл фӏыи иӏэу ехъулӏэныгъэ иӏэнчӏи хъуну, хьэл лъэпкъи хэмылъу ехъулӏэныгъэ иӏэнчӏи хъуну.

Мэз псэущхьэхэр - мыщэ, аслъэн, къаплъэн, дыгъужь, щыхь, номин, бажэ, жьынду, мэзджэд, мэзыкхъуэ, мэзбжэн, блэ, шындырхъо. Аращ иджыпстучӏэ къэсщӏэжахьэр адыгэбзэчӏэ <hesitation> мэзым <hesitation> щыпсэу <hesitation> псэущхьэхэм я цӏэхэр.

Топ джэгу си фӏэфӏӏым. <hesitation> Дыщыцӏыкӏум щыгъуэ <hesitation> еджапӏэм физкултырэм <hesitation> топ дыщыджэгум и деи <hesitation> топыр си деи къэмысурэ <hesitation> иухыу щытащ ди зэманыр, урокым и зэманыр иухыу щыта. Абы щхьэчӏэ топыр- топ джэгуныр фӏыуэ слъагъуӏым, ауэ <hesitation> гуп сызыдэщӏыр <hesitation> си къуэхэм фӏыуэ ялъагъу гупхэращ сазыдэщӏыр. Абыхьэм я цӏэхэри ящӏэ, сыт хуэдэ къэралми ящӏэ, хэтхьэри ящӏэ. Абыхьэм я гъусэу зыгуэрхэм садэщӏынкӏэкӏи хъунщ. Армыхъуамэ, апхуэдизу топчӏэ ичӏи сыӏэзэӏым ичӏи ахуэдизу <hesitation> а ӏуэхугъуэр сигъапэӏым.

Лотомчӏэ ахъшэшхуэ къэсхьатэмэ, ди унэр- япэрауэ, ди унэр зыхуей хуэзгъэзэнт, итӏанэ си къуэм къезгъэшэнт, итӏанэ си къуэ нэхъыщӏэмрэ си хъыджэбз цӏыкӏумрэ университетым <hesitation> и пщӏэр яхуестынти, ахэри езгъэджэнт. Итӏанэ си дэлъхумрэ си шыпхъумрэ садэгуэшэнт. Къэнэжыр, зыгуэр къэнэжмэ, згуэшынт, <hesitation> зыгуэр- зыгуэрым сэбэп сыхуэхъунт, е сымаджэу зыгуэр, е еджэн хуейуэ емыджэфу, <hesitation> имытыфу ахъшэ. <hesitation> Сытми ахуэдурэ- ахуэдурэ згуэшынт, ахуэдурэ зыхуэзгъэкӏуэнт.